Niasa mafy enao tato ho ato ary tena niasa tokoa sady nataonao tamin'ny fo. Sady nahitana vokatra tsara izany. Koa inona moa ny olana raha toa enao ka mba maka fialantsasatra kely ho an'ny tenanao e? Sady tsy enao irery ange no miasa ao e. Misy mpiasa maro ao, ary afaka mandimby anao, ary afaka miara-miasa aminao. Izany koa no atao hoe mpiara-miasa e mba refa reraka ny anakiray de manohana ny hafa.